في الحالة دي هكون اطير بس، الطير حرية يا واد عمي، بس لو لازم ولا بد اختار، اختار النسر الي موجود على علم ماصر